nseiko mwanme gauruwo yau digin mwane wo yiringyi tumtum tu nerpuwei ba nigya wurai yi tono yi sekuwei mwane yi sekuwei kwanja apina a dina jore toh yo mwandina jor dikangi ko ma yakasuku ma je mwan dina yi alli kama char mwan dina ma puwai ma twe jor dikan gi ma jewei yi alli jor dikan gi ma toruwei toro yau ma nawei yo yo kwanja wuna mwasi jor dikangi kama dili ma jewei yitwi na kwanjawii ma puwei ma panna ba nugu twiyei baina ma jeh ma puwei ma dilo yiti yi alli ma jeh koma dilo yiti ma parnu ko yir tikingi ko chiki kwelele yina ma lal ma nigya ti ba digin totu ma sekai rop min ma jewei toh yo jeni jamabo toh yir yiri wiya toh jeni yir tu doi a simayirwa bina bi wiyawa totu kuma yi dogaragi yi pisu a targiyiri a dina jore nerwukangi ma koma de kwanja wo ma de ma jya yaku jewo anda kama jyi mwando yo a mannu man wei gauriyei to jeniyai tiyo jewai arma yiya pima ya ma ner wukingi nerwukin gi ko ma de kwanja ma de ma jyiya min woo de ma je yaku jewoo amma kama char mwan do ka der ma jyi woo yiro mwando yi chu jewei mwan do don samunuwei kin yo wannagya nerwukan gi don kama de mwan do ma der ma jyi chewei kin ya ku yo jewei mwanu yo yo jewei yiri kasa yo jewi mwan du yo jewei kwanja amma yo yo yi dura pima yiro pina wii noyuwa bina pina pina kasi mwan tibak <laughs> ka nu no ce kin mwane toh tojenitu jyai sosai sosai a pina bogo ner wiya to jeniyir tu gauriyo gauriyai toh jeni yir tu kuyi ti yi mon yi tonai toh jeni yir tukuma bai jyiga pina a sima bina sanan kuma don yi watanuwei yi duya pina sima bina don bikanga jewei gaure yi tona to jeni yir tu du sosai toh jeni tu dui mwan tubak toh jeni yiri toh jeni yiri kwan kwan ba kwara yiwa ba gira yiwa bi jyititiwa mwamwa a som toh jeni chogo yo yo damin ma yi som bu jeni tikin ma ka kwali mwando yi som bu jeni tikan gi mere kareki duniya toso m duniya toso wakukuburu sai kawai jeni tibak mer tuyoko wunu wunu wunu amma yokam jeni yiri jeni yiri to mundo yi jeni tikanki ka gwal mwane yi halli yiri don toh alli yiri kurawo kai char mwan doh yikasa kurahiri kundi yibasha yi kasa dauri yiri yi bwala yi tono nan gwi ma noya jeh magima yoyi dil alliyiri tibak yi cheri yi parna tibak yide mwan yi doh tibak yi ruwo yi jegu tibak ya dolle toh kwarayuwa bu yokobina wukin koh ma do mwan do ma mde ma jya ba jema ar pokin al to nigabu teng ba jema yoyi nana dilo alya teng nana dilo al ya teng toh toh yir tu chudiyir tu yo yi regagya yi mega yi jeguko ma kwawei ma kwaro wey yi je tibak wukan kin woo nja dillo al yateng yaki jewo laugh yaki jewo al tu ya teng toh amma pukan kam kama jyi kam ya seki bure a jegu tubak bure a jegutibak wukanke yika ka ba jyigi kwanja woh tibak yito koh ma parnubu yirne made ma rumin yo burma ijegu tubak ijeku tibak ya wani ya damuwa wukange a jegu tibak min toh yoko na min ner wiya daman tu je cha bur mwane yo yiryiri wii yiyaa jeni tikingi jeni toh to toh bwan do do do al yiri toh kura woh kayi yigi waku ku al tikin gi toh al kegi kayi jyigi wakuku jeni tikangi toh ba wani al tui toh yi techa yi tono yi dilo yi tono sai yi niga wurei yi tono yi je yi jyi kwara yiwa ma buna ma ba je toh jenihir tu yamba jyirro apina sima wiyawa yiya jeni tikingi ba kwala toh jeni yir toh toh nuwa bikanga pina kasi jeni tu jyai kasi jeni tu pine nindo wurei yi tono kasi jeni tu bina koh dono jore bina jewai amma yo ner wu regaga me jegu mwanu ako akana pene akana dono jore toh yaku yo munoyo yibu koda ba je mwando ar a milama kai jyi gi waku jyeni tikan gi to ba tui toh yi waka yi techa i alli tui toh yi dillo yi tono sai yi niga wurai yi tono yi jyi kwara yiwa pina ma ba jye toh jyeni to yamba jyiro apina sima yuwa bu wiya ytoh jeni tu yamba jyiro ya jeni tikingi ba kwala toh jeniyiri toh toh nuwa bukan ga pina kasi jeni tui jyai kasi jeni tui punei nin do wirai yi tono kasi jeni tyui pina kodono jore amma yo rewu yo me yi jyegu mwanu kana dono jore toh yaki yomino yau ibuu koda ma jemwando ar a mila ma